Wor Italian viazi akan nyaata .fon nyaati, ishin fon harre didati, fon <hesitation> wonnia hinyaati, amminen fon biridhati, midan biridhati, amminen midan shushuatimidan maragean tan fa kullihin nyaati chai dudhi ,annen dudhi, damminen hindudhi, amminen anen < hesitation. silla tan akan dudhi amminen ishin dib ete won aki greens kannen hin tumieti. dib ete sagale ishian kasa hindabenu.